Nuu tukue iha manzana ye ihá uun yendande piña yendande ujun tu kué, tu kué naranja tu kué hu iha ni'í.